Argentiina asus Lõuna-Ameerikah ja noh, ma ei tiiäq näide kultuurist eriti midägi, aga ega sääl armastõdas jalgpalli nigu muialgi maailmah.